لو كان بإمكاني إني أشهد حدث تاريخي باش يكون الحرب العالمية الأولى، نحب نعرف <hesitation> الحاجات شنوا أدت لحروب بين <hesitation> دول هيك كبيرة، ويعملوا أسلحة مدمرة للإنسانية، ومدمرة للكواكب، والا -مدو- مدمرة لكوكب الأرظ، نحب نعرف الحاجات هذي يعنى كيفاش صارت، وشنوا المشكلة اللى صارت من الأساس بالطبيعة.